Nyo sioso rou vonon, vonon, kame na fuan a vonon mam te tsutsun teis basas, moro ana fuan vonon to ya nan taan <hesitation> er, er, to naaman teis mou poporos. Man tsutsun to sa mam matong nyo tagei nato na fuan na <hesitation> vanon tori nan. Ana vonon <laughs> to ya nan, vovnon na tsoiny ana vonon na main. Vamoan nan nainy tsiau tan tagei <hesitation> a fuan na vonon to ri nan, nainy nyo te tagei a vonon nyo orav to tana sa ri te kia ma komainy bus ri te kat farei ri te komainy papasan ovei tsun me mats, nainy vonon ti nan tan nyo pon finei ya ka na kakaii nyo komainy matong faarof to, nyo tagei tona vonon a katsian tsun kaminon na sos vonon a moun kame ana sus, ana vonon na tsoiny kame na ka tana tsoiny, nyo taga fi to nei, nyo orav to nyo <hesitation> fatok ton mes panaan tsiau hi taga yam tana fuan a vonon tovei. fuan na vonon tovei kia ma orav, ri tan er, er patsukan <hesitation> mou poporos tana namaan ri tan to ri tan, ri te tan to na na( ) na na ri te tabin fatabin pi me. Tabin mi ror ri te taga ri te vavatsir pis tan posa nainy nyo te tagei ya, nyo nom to nyo nom to karian to vinei vamuan nan nainy tsiau tan tagei kain ka matava nyo. Mes nainy <hesitation> mam sua to, a voing, mam sua, mam sua oing to na kat tiya nan, a vanon. <noise> mam sua oing a vanon tinan a vovnon ti nan onot non ma ngats bbuts, vonon ti nan onot non ma boren buts <hesitation> onot non ma ngats wag, ana yei te borens buts ana nyi te sa <noise> ka na gimakakaii ep non ya ep non ya tana namaan, namaan te posaa ovei tsun, <hesitation> tan nainy te tagei anyo ya. Vonon toya nan gima kakaii katsian. Nyol orav fakap ovei to tan sua oing ya ka to tana voiny. Vonon nyo na pin ma tagei ya, san tan nainy tsun toya nan te tagei ya nyo ya, te er, er fi ya tana namaan, unya bassas, moro, ai nan vamuan nan nainy tsiau tan tagei a vonon. Ana gima kana kakaii, ka na katsian ovei tsun. Katsian tan katsian. kame na sus ana mesmes kame na ka tan tsoiny. muiny mataa, nyo pon fi to nei, ra te nating gamgam ror tan <hesitation> sisio tana tana vanon. Nyo tagei faman ovei tsun ya tan tan ngis to ya nan nyo famaan vi to nei te kaminon a vonoon tsoing ana vonon na maun. Nyo na pin ma tagei fo kain kat fi to ya nan, sa nainy te tagei ya nyo ya, nyo orav varik to. An tan nainy te sua oiny ya nyo ya namaan, nyo kame na orav tsian tana sa posa nan ya gima na faarof me, posaa nan ya te na farei tsun men poaa nan puak. posaan katsian. <noise> ana nyo nongon ton sisio vinei, ainy onot of mas boren buts ge ngats vag san tan nainy tsun to ya nan ai te karian iny mamam te riat iny mamam, ya tsun to mata mamam. <noise> mam te sua oing ya ai te nongon tsun buts te gurus ya bus to so sisio tana vonon <noise> nyo te tagei a vonon nyo oraf firing ovei to ka to ya nan. Vonon, sisio tana vovon.